אנא נקדמל נמשי מיטין עאם ללקדאם באש נשוף כיפאש גאדי טולי אלדוניה אלטכנולוגיה ו אלנאס, אלמאד'י ראה ערפנאה פיה אלח'רוב ואלמשاكل, אלמוסטאקבל פיה אלאמן ואלת'ת'ור ו רבמא חתא אלחלול למשاكل או בסרחה אלפדול קיקטלני באש נשוף אש גאדי יכונו אלטיאראט אלשחסיה, ו ווש אלאנסן גאדי יעיש פי אלמריח וולה באקי פי אלארד.